gott kvöld það eru tveir dagar í kosningar og áhyggjuefni

þykir að unga fólkið mæti síður á kjörstað en þeir eldri hér á eftir koma til okkar Ragna Sigurðardóttir formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands og Liferink forseti nemendafélagsins í m h en við tókum hús á nokkrum menntskælingum og spurðum þá hvaða skoðun þeir hafa á komandi kosningum og hvað brennur mest á þeim

örugglega Vinstri græn afhverju svona jafnréttisstefnu og

þeim sem eiga minna

af flokkunum það er svona val á milli Vinstri

ætlar að kjósa getur þú gefið okkur vísbendingu á hvaða á hvaða rófi það er hægra megin ég myndi kjósa Sjálfstæðisflokkinn

ekki kosið núna ég er ansi óheppinn

já ég er enn þá að hugsa hvað ég ætla að kjósa en ég veit svona nokkurn vegin hvað

að halda því fyrir mig maður notar held ég

ætlar að kjósa nei ég ætla ekki

ég hef ekki hugmynd og ég er

en ég þarf að fara að kynna mér það af því það er mjög stutt í þetta þú ert ákveðin

að kjósa en er valið erfitt já af því að veit ekki það eru svo margir flokkar sem segjast ætla gera eitthvað og svo er maður ekki viss hvort maður geti treyst þeim eða ekki ert þú búinn að ákveða

ætlar að kjósa nei ég get ekki sagt það er erfitt val í þessum kosningum satt að segja maður þarf

að líta fram á að fólk á okkar aldri er ekki að fara að lifa sama millistéttarlífi og foreldrar okkar gerast ert þú búin að ákveða hvað þú að kjósa já ég held það

að deila því með okkur já ég er mest líklega að fara að kjósa Sjálfstæðisflokkinn af hverju ég er bara mjög sammála flestu því sem þau hafa sagt hingað til

er unga fólkið að hugsa fyrir þessar kosningar það er bara

mismunandi höfða til yngri kynslóðarinnar eins og en svo er

fólk er mikið að tala um hvað

þurfi að vera meira talað um hvað er í gangi á bak við tjöldin

eins og var nefnt áður og menntamálin

líka bara að þetta sé meira raunsætt það myndu vera húsnæðismálin fyrst og fremst það er bara ótrúlega skuggaleg tilhugsun að

sett mig algjörlega á hausinn

að eignast einhverja eina íbúð nálægt vinnustaðnum mínum niðri í bæ eða ég get reynt að lifa af í skóla og heima hjá foreldrum mínum og svoleiðis það er það er eiginlega ekkert auðvelt í þessari stöðu mér finnst aðallega verið að tala um menntakerfið og heilbrigðisþjónustu hvað brennur á þér varðandi menntamálin til dæmis eins og stytting menntaskólans og svo framvegis ég er ekki með mjög mikla skoðun á þessu mér finnst menntakerfið núna bara virka á ákveðinn hátt en þau verða aðeins að vinna í þessu þriggja ára kerfi hvað brennur á unga fólkinu hvað vill unga fólkið sjá að verði gert fyrir það auðvelda þeim að kaupa íbúðir og eignast

eitthvað geri ég ráð fyrir húsnæðismál fólk á svona aldri sem vill kannski ekki endilega vera að búa mjög lengi hjá foreldrum sínum en vilja einhgvern vegin redda sér íbúð

mjög erfitt í dag finnst þér fólk í kringum þig vera ákveðið í

ég veit ekki hvernig staðan er utan vinahópsins

bekkjarins og skólans en þú ætlar að nýta þinn rétt ég ætla að gera það eru krakkar í kringum þig að fara að kjósa er aðallega að fólk er svo upptekið ekkert að pæla í pólitík eða fréttum ég

fólk sé líka orðið þreytt á þessu

hvert atkvæði skiptir máli þetta er einhvern vegin alltaf bara þetta þvaður og fólk er að rífast og slökkva á útvarpinu þegar einhverjir stjórnmálamenn fara að lofa þessu og hinu

kjósa í fyrsta skipti við erum bara þreytt á þessu það er búið að kjósa síðustu þér finnst mikilvægt að kjósa mikið rétt þarna heyrðum við í nokkrum

vel upplýstir um komandi kosningar ætla allir að kjósa kannski var ég bara heppin að hitta svona upplýst fólk en hvernig er stemningin í Háskólanum og

m h ætlar fólk

og er fólk að spá í þessar kosningar í m h er fólki sem ætlar að kjósa svolítil mýta að ungt fólk nenni þessu ekki og kosningaþátttaka hefur ekki upp á síðkastið en henni fer batnandi

er erfitt að segja til um alla háskólanema

allt ungt fólk utan háskóla það ætla margir að kjósa en ég held það sé ákveðin þreyta í fólki

það sé alveg rétt það er kannski bara í kringum þetta áreiti sem er

í kringum kosningar og þennan áróður og

úr þegar fólk kemst til valda mikið rót í stjórnmálunum og verið að breyta í sífellu ég meina við kusum í fyrra til dæmis en eruð þið skólarnir eitthvað að gera því það hefur verið talað um að þetta sé bara áhyggjuefni um að unga fólkið muni ekki mæta á kjörstað hvað er háskólinn að gera í því og m h til gerðum það átján október og það var það voru spurningar bæði frá stúdentaráðsliðum og

þeim sem voru í salnum og það gekk mjög vel þannig það er áhugi

líka með átak sem heitir kjóstu menntun sem við erum að vinna í samstarfi við LÍS sem eru Landssamtök íslenskra stúdenta og aðrar að reyna að ýta við fólki og

upplýsingar aðgengilegar og svo tökum við líka alltaf afstöðu til svona hagsmunamála almennt sem er verið að tala um í pólitíkinni en þið í m h það er náttúrulega voðalega erfitt að ákveða þegar svona margir flokkar og svo svo

aragrúi af stefnum og hlutum til þess að gera þannig að í m h vorum við með heila

þar voru tveir dagar þar sem voru pallborðsumræður í m h og öllum sem við unnum í samstarfi við

fólkið já það hitaði fólkið upp

fékk það til að kjósa og efla lýðræðisvitundina en þessir krakkar nefndu húsnæðismál menntakerfið styttingu á stúdentsprófi byrjum á húsnæðismálum háskólanema Stúdentablaðið það er nú ekki bjart yfir því og stríðs fyrirsögn neyðarástand á húsnæðismarkaðnum LÍN frumvarpið á nánast sama stað og fyrir ári þetta er orðinn ansi

er staðan nákvæmlega getur þú gefið okkur dæmi já sko staðan er mjög slæm og það er náttúrlega þannig að þegar flestir eru á biðlista hjá stúdentagörðum til dæmis hjá Félagsstofnun stúdenta eru um það bil þúsund manns á biðlista

jafn margir á biðlista og stúdenta sem er með langflestar félagslegar íbúðir fyrir stúdenta nær að þjónusta um það bil níu prósent nema við Háskóla Íslands það er talin lágmarksþjónusta á Norðurlöndunum að þjónusta fimmtán prósent og til þess að ná því markmiði þyrftum við að bæta við sirka sex hundruð íbúðum en svo þarf náttúrulega miklu meira til þess að bregðast við vandanum og það þarf líka að bregðast

Háskóla eða framhaldsskóla og er ekki á stúdentagörðum að það geti

fundið íbúð og við vitum alveg um dæmi þess að fólk

fjórar af tíu búa í foreldrahúsum já og það hlutfall hefur aukist

ekki hefur markaðurinn batnað en en styttingin á

það er álag í menntaskóla og það er talað um að

bestu bestu ár lífsins eða sumir telja það og

á framhaldsskólum og

fólk er ekkert voðalega sátt og eins og húsnæðismál fólk er að pæla í

það er ætlast til þess þegar lýkur stúdentsprófi að þá fari menn nú að verða fullorðnir fólk sér ekkert fram á það að geta

úr foreldrahúsum er það kannski hluti óánægjunnar líka algjörlega algjörlega

það er alltaf verið að tala um þennan húsnæðisvanda og námslán og svoleiðis en ég meina það er alls ekki það eina sem framhaldsskólanemendur og háskólanemendur eru að pæla í þeir eru ekki bara

e s b og það að segja skilið við krónuna fólk er bara ekkert

ykkur sem kjósendur nei alls ekki nákvæmlega þetta er eins og spyrja að spyrja gamalt fólk bara út í lífeyri og hjúkrun

og svo er þeim bara sama um það segjum það bara

að kjósa og nota kosningaréttinn á laugardaginn það er búið að banna þetta þetta umbunarkerfi að þú takir af þér sjálfu og sýnir það sem aðgöngumiða dottið uppfyrir eða er þetta enn þá hvati fyrir fólk til að mæta

það verða tónleikar og þeir eru ókeypis

allt saman við höfum verið í smá samstarfi við

svona kaffispjall með frambjóðendum fyrir ungt fólk

áðan í húsnæði þeirra en það má taka sjálfu fyrir utan kjörstað en þú mátt ekki taka sjálfu inni á

því að koma inn nei það er í raun

gott kvöld listamönnum jafnvel úr ólíkum listgreinum er stefnt saman á tónlistarhátíðinni deilt með tveimur sem verður haldin í Hafnarhúsinu á laugardag þar frumflytja þeir

nýjar tónsmíðar sem voru samdar sérstaklega fyrir þetta tilefni við kynntum okkur hátíðina deilt með tveimur er samstarfsverkefni Listasafns Reykjavíkur og Rásar eins og er nú haldin í fyrsta skipti en stefnt er að því að hún verði árviss viðburður í aðdragandanum var fjórum tónskáldum falið að velja tvo listamenn til samstarfs og upp úr því spruttu ólík tónverk þau verða frumflutt á laugardag í Hafnarhúsinu í beinni útsendingu á Rás eins og í

á ruv punktur is svo ég byrji á nafninu þá var lagt upp með að leita til fjögurra listamanna og biðja þá um að

deila sínum tónleikum með tveimur þannig að í öllum tilfellum eru þrír aðilar og stundum fjórir eða í einu tilfelli sem koma við sögu á hverjum tónleikum ég er bara að kynnast þessum

um leið og þú sko og hann verður svona

Hildi og Skúla Sverrissyni mjög mikið að reyna að kynnast honum í þessum töluðu orðum það var líka hugmyndin að leggja áherslu á nýsköpun og nýja tónlist í svolítið víðu samhengi það var leitað til Hildar Guðnadóttur og hún fékk með sér Margréti Bjarnadóttur

og Elínu

og þær til dæmis leika sér á mjög ólíka vegu með hreyfingu í rými sem við getum sagt að tónlist sé í rauninni hún er bara hreyfing ósýnileg hreyfing

erum svona að koma inn í rýmið í fyrsta skipti í dag og við vinnum náttúrulega við Margrét báðar

ég myndi segja það þannig að það er mikilvægt fyrir okkur að vinna á staðnum núna tekur við einhver svona tími þar sem við erum bara að fara að vera hér í þrjá daga að prófa og prófa og prófa Hildur af hverju til samstarfs ég bara dýrka þær báðar nei ég náttúrulega þekki þær báðar mjög vel og og er mikill aðdáandi þeirra verka já ég hef alltaf verið mjög hrifin af því hvernig þær vinna báðar með

rými og skynjun þannig að það sem ég hef séð eftir þær báðar er er alltaf hvar maður er eða hvernig hvernig hlutirnir snúa stundum það hefur rosalega mikil áhrif á mig sem rýmið ofsalega mikil áhrif á mig og tónlistin svona breytist mjög mikið

eftir því hvernig rýmið er og

á hvaða stað áhorfendur eru við

erum að fara að nota vídjó og við erum að fara að taka upp með ljósum mikið

vinna mikið með ljós og svo verður þetta óneitanlega svolítið

sem týndist á leiðinni frá Berlín og var bara að koma í leitirnar búinn á því og og svo er þetta mjög gott við erum síðustu tónleikarnir fyrir

eins og að fara í messu fyrir fæðingu Jesú Krists

vitum ekki hver hefur tryggt sér fastan sess hér á RÚV á undanförnum árum og verið gluggi fyrir marga upprennandi og framsækna kvikmyndagerðarmenn inn í geirann

er komin Halldóra Rut Baldursdóttir hefur verið í gangi síðustu fimm árin þú getur sent inn þína mynd á

ruv punktur is og myndin er í pottinum allt haustið og saman kemur einu sinni í viku valnefnd sem velur

vikunnar og birtir á netinu hver er áherslan hjá ykkur í ár við höfum verið með ólíkar áherslur síðustu konur í kvikmyndagerð heimildamyndir

með því að þau sendi okkur sínar hugmyndir inn á

á hjólabretti gærdag og þeir voru með gopro myndavél og voru að taka upp stökk

sem væri mjög ánægjulegt að fá inn á Eva Sigurðardóttir sem er núna í valnefndinni hefur stofnað sitt eigið framleiðslufyrirtæki og er

að vinna í bíómyndum og stuttmyndum

gerði stuttmynd fyrir þremur árum

og vann til verðlauna á Eddunni hvar er hægt að horfa á allar þessar myndir á ruv punktur is og ég mæli með því að fólk sem er að ferðast í vinnuna með strætó eða er ekki